E ki'i mai 'oe i 'elua mau pāpa'a palaoa. E ho'ohana i ka pahi paka e hamo i ka paka pineki ma luna o kekahi pāpa'a palaoa. E ninini i ke kahi mau wai meli ma luna o ka paka pineki a kau i ka pāpa'a palaoa ē a'e.